کټ، کوچ، څوکۍ،، د کار مېز، د ډوډۍ مېز، المارۍ، د سینګار مېز، د کتابونو المارۍ،، د تلویزیون مېز، د لوښو المارۍ،، د ټلیفون مېز، د ماشوم کټ، د بڼ څوکۍ، د بڼ مېز، د بوټونو المارۍ او نور.